Este chlalowingr chragroꞌn wingə winoraw walaoꞌbeoꞌ berochigawꞌ to sagarmaꞌad chetiogoꞌon c̱hekwex̱ab c̱hekowbayilaꞌa limbarniyki chigamw chilogaw chikikobaygui kaldyaoꞌ echinisterkaꞌa abnieti juers pues.